Mi mi mengas kelei sim enamon a a vemusri mi bongo gai ot tlekrei simi tumbu geit, muna gi nga vuan vodon vakale ine mi menagos i marar. Sen kap ngas kovo kepnets ka i gi ngas nga tsola menagos, menagos a nga kelei. Nevere a te palan kepnets gi tsola mi menagos a bu kepnets palan gi te tsana a te me tsana mi menagos a kap kelei. Palan bu ken ma bu tam ma bu mumu kulou leong, bu mumu leong git tangas deng kel- la i menagos tuktuk, ian mi menagos tuktuk are mi mandar vor mi vevin vor git tangas deng kel- la vasa mi tamagi bu king gi vasa gi mogos peven, na tlekrei suri mi tino sim tumbu geit. A vemusuria malan ne bu family gi ta suvon mi banga sinavei, i aron ke gi sara mogo mogos a vemusuria a mi sinavei kouni git ta poro kouni simi vinasngei gi suvon an mi sinavei, a lu ngan ot oit na vokokte malan ne, mi tino simi rengeir mi tino simi rengeir e i mi kepneits a leong simi tino, mi kulou ma mi lengei git tangas tino rou tsor git ta git tangas tlekeran va gi ta suvon mi tino sim moro moro ian mi tino sim moro moro e ia ta va ketsep i aron ke gi tino, git tangas tlekiran va ese ese ese mi raban si ke git tino? Ese me gi nguts ese mi ka mi kuil kuir? Sen va git ta tlekran i aron kovo kepnets ta tsongalivo a are a tsang v ami mengos tangas kelei a git tangas suvon ian bu sua da A dedeng bu sua da rong rong tsik, bu sua da bat bat tlek rei kovni se geit, geit tangas suvon a geit tangas suvon ian mi mi tino duis, ian mai duis ian mi menagos kelei a vere bu mei gi te suvon bu sua da sua da tino, <hesitation> sen gi te suvon, bu kapnets ate tsongolivo, bu kepnets ta tsongalivo ta tsang vatsakte mi menagas malan ne a gi te suvon mi mobile phone, gi te suvon mi boom box, gi te suvon, gi te tlekiran mi ngesengesen mi home brew, gi te tlekiran mi ngesengesen mi marijuana ine kepnets ne ate mi tsana mi menagas takap me kelei. Morngei rakot simi tumbu geit, bu tumbu geit gi kap nga tlekiran ne mi sua tino malan ne, e kesen gi nga tlekran mi sinavei n mogos menemenen nge deng menesan mi mengos nge deng menesan mi tino. Are i are mi vunan tuktuk va mi. Mi mengos menemenen mi mengos kelei i aron mi enamon.